Naquiiꞌntaaⁿ cwii catsueꞌ ñequio chmeiiⁿ waa cwii nnom ꞌnaⁿ na matseichuiiꞌnaꞌ catsueꞌ cwiluiiñe cwii quiooꞌ na matꞌmaaⁿñeti ndoꞌ chmeiiⁿ matseixmaaⁿ cwii quiooꞌ na cachjooñeti catsueꞌ jom mawatsom naxuee ndoꞌ mawatso natsjom chueeⁿ mawatsom naxuee sa̱a̱ mati jeꞌ mꞌaⁿcꞌeeñe quia natsjom cha na nnda̱a̱ nntyjo̱o̱ⁿ tyochiꞌ.